زه د غرمې لپاره سلاد غوره ګڼم ځکه چې تازه او صحي دی. سلاد زما بدن ته انرژي او تازه ګي ورکوي. خو که وخت کم وي، سنډویچ هم ښه انتخاب دی چې ژر تیارېږي. په مجموع کې صحتمند انتخاب لپاره سلاد غوره دی.